लक्ष्य प्राप्तियोंऊ लनों धैर्य इद महत्वपूर्ण भूमिका निभ्याच। धैर्यऊ बिना लक्ष्यऊ प्राप्त लनों मुश्किल नीच। जवादू कुछ कारण धैर्यऊ चू महत्वपूर्ण दू, धैर्यऊ कई भूमिका नीच। इ ता लक्ष्य प्राप्ति लनों समय लानच। दो हो दो समयों पार लनों धैर्यऊ मदद लानच। दो निपी बादाऊ सामने लनों। बादाऊ नीमा चुनौती बच। चुनौतियों सामना लनों, धैर्य मदद लानच। दो निपी प्रगतियों निग्रानी लनों, प्रगतियों निग्रानी लनों ली, प्रगतियों जल्दी मा हाचिद, प्रगति <noise> धीरे-धीरे हाचिद। दो होदोचु धैर्य जरूरी दू। दो निपी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता, हजू पंग ली धैर्य जरूरी दू। <noise> सिखनों रंग विकास लानों अफसर। अफसर ली धीरे-धीरे बच, होदो पंग ली धैर्य जरूरी दू।